Injo pole punna riek tu su-disuro appalu, injo <hesitation> korong di suroang i, <hesitation> pammaja na alle, massuku nakke injo pammaja, <hesitation> nu bakka, injo pammaja injo di pake a sanggara, ka bakka to isse, apa intu mae di sanggara, a sanggara ki mae intu juku' ka, a sanggara ki intu mae jangang ka, biasa injo ku punna ku suro i appalu i sanneng anu <hesitation> juku' <hesitation> pammaja gassing na allei injo mae, ku kua nakke injo pammaja a pahajikki to i ka talia injo mae pa palluang anu, <hesitation> pa sangngarrang, <hesitation> pa sanggarrang kanre, <hesitation> punna nasi goreng ki injo mange, apaka intu mae nu sangga, sanggara ka untuk sanggara to isse di kuangang, <hesitation> ako pole hajui pa' palluang ka nu riek to ja injo anunna <hesitation> riek tokja injo <hesitation> bahangna alakna injo mae di pakei, <hesitation> ka injo pammaja a, ka pa sanggarrang, punna na sanggara ki intu mae dumpi, <hesitation> dumpi eja, <hesitation> injo nampai mi injo naung di alle iya, <hesitation> ako pole gassing sumbarangi alle di suro ngalle pammaja, <hesitation> mae ngalle isse korong-korong caddi, <hesitation> sala intu pole punna pammaja caddi nu pa sanggarrang <hesitation> juku'. <hesitation> riek intu pammaja caddi areng na, injo pammaja caddi injo <hesitation> riek tokja di pake aksanggara juku'-juku caddia intu mae, a sanggara lasuna, a sanggara <hesitation> cumi, apantu mae, <hesitation> jako mo pole gassing a ngallei pammaja bakka, <hesitation> nu kura injo pammaja bakka a, pa'bissang pinjeng na mas jadi injo pole punna i kus appallu i kanre, <hesitation> ako pole pammaja ki pake, riek dikua <hesitation> korong-korong, riek korong caddi, riek korong bakka, injo korong caddia injo biasa di pake appalu kanre punna nu riek ja rua tallu tau di nganre, iya tokmo injo korong-korong caddia <hesitation> jako pole korong bakka a, injo korong bakka a <hesitation> sibatu lino ko na pallu kanre, injo mo injo nu caddi-caddia, untuk pallu utang <hesitation> jadi punna arakko, riek tamu nu arakko pallu siloheang, nampai mi ni pake injo anua injo, korong caddia, pahajikki mami do, ka iya tokji injo arenna, intu re intu dikua, riek dikua <hesitation> pamaja riek dikua panci.